Jaji, iyerede manfaatna kulkas ede, pasti loi, <noise> iye maneng anu sengnge, pasti lao ifakecceki supaya deqna magattiq basi. <hesitation> Pasti ko bangsa folekiq aga fasaq e melli bale ga, melli kaju ga, mellikiq daging ga, pattama maneng maolo ko kulkas e supaya deqna magattiq basi. Iyero akk- akkegunanna kulkas e. Supaya deqna magattiq basi anreattaq.